Agakɛ kɔ̄ pɛ kɔ̄ a dɔ nyɛ ikukpla mɛ dɛ nza ninoo kisa si mɛ dɛ trɔɔ dɛ mnna tɛ ngba cɔ ɔsɔ̄ nkpi lo dɛ muna ama nka ninoo la mun kɔ̄ la ni tnvi nnɛ la ninoo kuma agakɛ nnɛ nɔ kɛ ɔ igaba gaba nnɛ igaba dɔ muna soo lonwa kɔ yari kɔ̄ adɔ̄ lukpɛ so mina aso kwekwe kɔ̄ ba lo nnɛ ba sa awa kɔ wa cɛnyi kɔ̄ ba bɛ kɔ̄ ba bɛ gbacɔ ɔsɔ nɔ a lɔɔ iba muna agɔ ba ka iba ka ikupla ba nzɔ ba yana ka ma muna ba ta kutuma kɔ̄ kɛ na ci zhavɛlɛ ka gɔ muna kɔ̄ manyi muku kpo a <hesitation> gakɛ kɔ̄ ɔ nini igaba tso tri mɛ za nim gaa dɛ ma nka ninoo ntɛlevishɔ, nka ninoo <hesitation> nwavga la kɔ̄ la yiwɔ nnɛ kɔ̄ ninoo adri-adri muna adri muna kuma ka ma mirra jɛ ritre alɔɔ muna se ka na gɔɔ ka ma yana rubɔ ka gɔɔ paparɔ kuma agɔ muna ka gɔ kugbɛ, ka gbɛ kugbɛ yiwɔ wɔ muna nkɔ lɔ kɔ̄ ana gbɛ kugbɛ wɔ yiwɔ ba adɔ nla kɔ̄ ɔ dzi kuva kɔ̄ nnɛ Tɔ nnini ikurpla igaba cɛnɛ, m dɛ nza noo trɔɔ dɛ muna, kisi k dɛ muna ama nka ninoo ntelevishɔ aga ba nnɛ kuma adɔ̄ muna isɛ la kɔ̄ <hesitation> a civɛlɛ, a dɔ̄ kpɔ aza muna agā kɛ nwa kɔ̄ ɔ na ra ɔsɔ̄ nɔ fɛlɛ-fɛlɛ kɔ̄ ɔ na ra yari ka gbacɔ ɔsɔ̄ wɔ aza kɔ̄ osi atɔ lugba na tɔ nna wɔ klɔ ruwɔ nnɛ, kuma muna-muna kɔ ba gbacɔ ɔsɔ̄ nnɛ nkɔ̄ za kɔ̄ oh a tɔba lugba nna naaba aklɔ rw nnɛ npɛsɛ ikpɛ da oka kucɔ agan kɛ nɔ gbolu, gbolu a dɔ mune lo w kɔ̄ a zi kukpo. mɛ dɛ nza nino na sā si muna ama nka ninoo nɔ ntelevishɔ kɔ̄ dɔ̄ da ka kɔ̄ nnɛ nko nɔ nkpi <hesitation> aga kwala kɔ̄ a dɔ yiwɔ nna Kuma ninoo zi dɛ kukpoo wa kuma adɔ agakɛ lo ko adɔ̄ kukpo mada na, nɔ igaba kɔ dɔ da ka ikpokpla igaba ayiya tso gbolu nyɛ da nsɔsɔ na nɔ ma yiya tso gbolu mina nka bɛ ritre gbolu, kɔ̄ ni gbolu zɔrɔ bɛ ritre kɔ̄ gbolu dɔ̄ muna lowa kɔ̄ adɔ̄ kuvpla kɔ̄ ko kisi zi ka yi ma, gɔ kici gɔ vɔ nka nini njɛ blɛ nɔ ntelevishɔ kɔ̄ ɔ ninoo a gbɛ kupla ma kici ka da ma ka gɔɔta nta kɔ a za kici na kutuma gbolu kɛ na a dɔ kukpla, a dɔ kukpla izɔrɔ nza agaba nrɛ a dɔ̄ kukiple izɔrɔ nga ba nnɛ bɔ mɛ dɛ nza noo muna osi dɛ adɔz ipɛrɛ rulo kɔ̄ na ninoo nkpilo bɔ? Ka nɔ igaba nnɛ cɛ kɔ̄ ba ma tsema yana nnɛ tɛ rulo nyɛ no bɔ ama aza kɔ̄ la nc gbacɔ ɔsɔ nɔ trɔ dɛ na ɔgba ɔsɔ nwa nnɛ bɔ ri kɔ̄ <noise> anɔ kpɛ daa na osi kuma amla ritre.